Ore'en kan wokan te parneto wi' meken <hesitation> kaluya hinoreng wo malosoloso kanen odoh mo meken <hesitation> kunimangase yuma' mantu rapa <hesitation> nelose su paihi' tera' katatonan te ore' kuman. Jadi ore' ya' te ore' omkuman kan wawoken odoh meken sasangkonon kuman <hesitation> kan woken meken tera' tera' apa apa ore' one singkatou ore' one tu <hesitation> sibirman ya' isetera ne kuman kan wokan mapiriscannarapa na one iya' tera ya' meken sasangkonon kumanku iyan <hesitation> kanwoken tera' apa-apa ure nasi <hesitation> winolaang te kan onde kunemangase pangintil su erwe ore' <hesitation> kaluya hinoreng rapa ore' <hesitation> winolaang teren teren <hesitation> kapandungan ni mangase, jadi kanwokan. Ore' <hesitation> winolaang pangintil su kinas erwe rapa ure' wi wi kaluya hinoreng ore' ya ore' one waji' te tekapandungan renteku, <hesitation> pakusa ya namiho waji' <hesitation> kan ondei <hesitation> orekey kaluya hinoreng mau nanam talos, mau nanam talos, <hesitation> ton ore' ikumu pei tera' ton ya' te mau nanam ore' ya te' ore'waji' ni kuman onde kaluya hinoreng, haa te ore' kan, kan favorit te. <hesitation> jadi kan winokan kan wokan ka winolaang waji' te <hesitation> kan kapandungan favorit, favorit ya' te.